ʻO nā ʻano kuki like ʻole. ʻO ke kuki kipi kokoleka ʻoe, ʻo ke kuki kokoleka ʻoe, ʻo ke kuki oreo ʻoe, ʻo ke kuki mōhihi ʻoe, ʻo ke kuki kōpaʻa ʻoe, ʻo ke kuki lemi ʻoe, ʻo ke kuki ʻawakeke ʻoe, ʻo ke kuki makakema ʻoe, ʻo ke kuki hua waina māloʻo ʻokamila ʻoe.